<hesitation> איין וועג איז אריינציגיין אין די עמבאסי פון די קאנטרי ווי מ'וואוינט און דארטן מאכן א וויזע. <hesitation> דארפסט האבן א גוטע סיבה- קודם דארף מען מאכן א עפוינטמענט און נאכדעם דארף מען האבן א גוטע סיבה וואס מ'דארף. נאכדעם דארף מען האבן א פעספארט און די אלע זאכן סאו מאך זיכער צו ברענגען אלעס און נאכדעם האב איך די אלע זאכן עפליי איך פאר א וויזע.